بش تعرف لي بالحق بلي الحياة هي حقيقيه مهيش محاكاة للواقع انو بالحق تتاكد انو بالحق تتاكد من الحواس لي نتاعك لي هما بالحق معناها السمع و البصر <hesitation> و اللمس اكسيتيغا <hesitation> كفاه زاده تشوف لعباد لي حواليك وكل دونك مهوش <hesitation> محاكاة للواقع هذيك هي الحقيقه لي ترى فيه بالحق هذيك هو لحقيقه تقرص روحك و تتاكد بلي <hesitation> تتوجع سي <hesitation> هذيك حقيقه